I will quickly tell you about goat I na like goat smell when ever goat is around if even like fifteen twenty miles away you will know la goat the because goat can always smell whether a dead a living whatsoever a can smell goat I na like goat at all ley scent.